Për të pastruar një makj në një tappet, fillo duke thithur njollën me një leckë të pastër për të absorbuar lëngun e tepërt. Mos fërko, pasi kjo mund të shpërndajë njollën. Përgatisni një përzierje me ujë të ngrohtë dhe detergjent të butë dhe aplikojeni mbi njollën duke përdorur një leckë ose sfungjer dopu shpëlaj me ujë të pastër dhe thaj me një peshqir.